gott kvöld Katalónía mun lýsa yfir sjálfstæði sínu og fullum aðskilnaði frá Spáni á næstu dögum leiðtogi katalónsku heimastjórnarinnar í gærkvöld en niðurstaða atkvæðagreiðslu Katalóna um sjálfstæði var eindregin til þess að ræða þessi mál eru komin Jóhann hlíðar Harðarson fréttamaður sem bjó einu sinni á Spáni og hefur fylgst vel með þessum málum undanfarna daga og Birgitta Jónsdóttir Pírati sem er nýkomin frá Barcelona

í kosningaeftirliti á vegum hverra var það það var á vegum einhvers sem er kallað sem eru samtök sem hafa verið að reyna að vekja athygli á ástandinu í Katalóníu og leita að

þessi atburðarás um helgina þar sem spænsk stjórnvöld sendu

berja á fólki sem ætlaði að kjósa þarna þessi atburðarás hún kom kannski dálítið á óvart já þegar við vorum að undirbúa okkur daginn áður

líka

þetta yrði svona rosalegt og ég held

sem var að fara að kjósa

það myndi ekkert fá þau til þess að beita ofbeldi á móti þannig að eitt skipti þar sem amman er lamin eða gamli maðurinn tekinn og laminn þannig hann þarf að fara á spítala hefði kannski verið nóg til þess að sýna og vekja ótta í brjósti fólks en en þetta virtist bara halda áfram og ég ég hef heyrt mismunandi tölur en það er eitthvað um átta hundruð manns sem fór allavega á spítala

rúmliggjandi en en eru með áverkavottorð áverkavottorð ég hitti einmitt einn áttatíu og tveggja ára gamlan mann sem hafði verið laminn mjög illa hann fór upp á spítala í sjúkrabíl og fékk áverkavottorð til að kæra

vafinn og mjög ákveðinn hvernig upplifðir þú stemninguna þarna af því að nú voru skoðanakannanir á þá leið að að þetta var mjög mjótt á munum og jafn vel

þeir sem voru andstæðir því að Katalónía fengi sjálfstæði hvernig heldur þú að almenningsálitið sé þarna núna einmitt einn enskukennari þarna í einum skólanum sem var kjörstaður sem sagði að það væri eins og

þeir hefðu bara leyft þessu að fara sinn

aftur á móti voru rosalega margir

margir sem ætluðu að segja nei sem komu til að mótmæla þessu ofbeldi og það var ekki bara ofbeldi þennan eina dag

búið að vera rosalega mikið gert til að reyna að hindra að þetta með ofbeldi og alls konar

leiðum til þess að reyna að kæla fólk eða hræða það frá því að standa fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem þó hefur verið í bígerð í tvö ár Jóhann stjórnarskrá Spánar kveður á um að Spánn sé óuppleysanlegt ríki Filippus konungur tók skýra afstöðu með stjórnvöldum í Madríd í gær í ávarpi til þjóðarinnar núna er þetta eiginlega bara stál í

ríki og þetta stendur skýrt í

láta fara fram skoðanakönnun eða atkvæðagreiðslu um vilja fólks það má fara lýðræðislega leið og og eins og Birgitta segir og þú þá var mjótt á munum hvernig farið hefði en yfirgnæfandi meirihluti Katalóníubúa yfir áttatíu prósent vildu fá að segja hug sinn vildu atkvæðagreiðsluna þess þess vegna frá fyrsta degi gerir spænska ríkisstjórnin þetta verður aldrei meira en ráðgefandi vegna þess að það verður að breyta stjórnarskránni áður en farið verður að næsta skrefi hver er þá staða

hann er gagnrýndur af alþjóðasamfélaginu og hann er gagnrýndur af Evrópusambandinu í dag og þingmenn tóku mjög sterkt til orða um þetta ofbeldi og þetta væri orðin bara tók hart til orða gagnvart stjórnvöldum í Katalóníu það þarf líka að gæta þess

hann er konungur alls Spánar

líka að tala fyrir hönd þess helmings Katalóníubúa sem ekki vilja sjálfstæði þannig hann þurfti að

síður þá var hann mjög afdráttarlaus núna var Evrópuþingið að taka málið til sín og ræða það á neyðarfundi síðdegis í dag hvernig

aðkoma Evrópusambandsins hún var mjög skýr hjá þingmönnum í dag þeir fordæmdu ofbeldið en þeir sögðu að þetta væri innanríkismál og þar með eru þeir líka að undirstrika að Evrópusambandið hlutast ekki til við en að menn verði að setjast og

bæði spænska ríkisstjórnin og heimastjórn Katalóníu eru hvattar til að setjast niður og ræða málin og enn tekur spænska ríkisstjórnin þessa hörðu afstöðu

ekkert til að tala um það voru skilaboðin í dag ef maður hefur upplifað þetta og ég heyrði í mörgum íbúum Katalóníu sem sögðu að bara ef Spánn myndi segja við viljum

ykkur við viljum að þið séuð hluti af okkar samfélagi ef það væri einhver svona tilfinning fyrir því að þeim þætti eitthvað til þess koma að hafa Katalóníu sem hluta af Spáni þá myndi það líka breyta mjög miklu það er þetta Matador element sem maður skynjar eða er oft hjá sem eru hluti af Spáni það sem ég fann mjög eindregið á

daginn eftir kosningar þjóðaratkvæðagreiðsluna

þá áttum við fund með nokkrum

ráðherrum úr ríkisstjórn heimastjórninni og þau voru að kalla eftir ráðgjöf og það var mjög eindregið lagt til að þau myndu fara þess á leit við spænsk yfirvöld að fá einhvern til þess að miðla málum einhvern utanaðkomandi og ég held það sé nauðsynlegt það var talað um Ísland og Sviss í þessu samhengi Norðmenn eru svolítið brenndir eftir sínar málamiðlanir á milli Baska

og Spánverja og ég held það væri jafnvel mjög gagnlegt og það þarf að gerast hratt að við myndum jafnvel bjóða höfða og fá einhvern sérfræðing í málamiðlunum

frá Sviss til þess að leiða þetta er það hugmynd sem er komin

þetta var rætt í þessum hópi og mér skilst að það sé verið að reyna að finna einhvern frá Sviss til þess að taka þetta að sér og ég hef

að ná sambandi við einhverja hjá Höfða það er svo sem ekkert aðalatriði en ég held að það væri mjög táknrænt og sérstaklega mikilvægt

sé á hlutlausu svæði þannig það sé erfiðara fyrir spænsk yfirvöld að hunsa það

eitt ef ég má ég var beðin sérstaklega um að koma því að frá vinkonu minni sem kemur frá þessu svæði en er þó ekki búsett þar núna að

aldrei geta náð svona langt með kröfuna um að byrja á þessari vegferð ef þeir hefðu ekki notið mikils stuðnings frá nýju pólitísku hreyfingunum á Spáni eins og Bodema og fleirum núverandi stjórnvöld á Spáni eru minnihlutastjórn þau standa mjög höllum fæti og það er mikil krafa um að þeir segi af sér það er mikill það er rosalega breitt landslag í pólitík á Spáni þó margir átti sig kannski ekki á því og það á mikið rætur sínar að rekja til Katalóníu önnur hreyfingin er upprunin þaðan einmitt en hvaða áhrif hefur þetta

eru

við þekkjum það og svo

vilja skilja sig frá Frakklandi Skotarnir náttúrulega greiddu atkvæði um sjálfstæði fyrir ekki svo löngu hvaða áhrif hefur þetta á þessa þróun þetta kyndir ábyggilega undir áræði eða þor sjálfstæðissinna að leita réttar síns spurningin er sú hvort við núna á tuttugu og

hvort okkur ber ekki skylda til þess í lýðræðisríkjum að hlusta á fólk sem skilgreinir sig sem

þjóðir þjóðarbrot eða þjóðflokka að það eigi rétt á því að íhlutast um það hvernig það vilji lifa sínu lífi hvort það vilji vera í ríkjasambandi

vilji stofna lýðræðisríki og við sjáum

það vantar

það skortir

að hlusta og bera virðingu fyrir skoðunum annarra við sjáum það líka í Katalóníu

ekki vildu sjálfstæði þeim leið eins og þau væru

þú ert fasisti og svo sjáum við það líka

á öllum stigum við sjáum spænskan landsliðsmann sem er

þá er hann úthrópaður og honum nánast sagt að fara til andskotans af

má hann ekki hafa þessa skoðun einmitt rétt í lokin segjum bara að ef Katalónar ná að þvinga fram sjálfstæði spænsk stjórnvöld myndu bara gefa þetta eftir í stað

að fara í einhvers konar skæruhernað eða eða mæta einhvers konar alvarlegum átökum við við

þjóð Katalónía er

sterkt efnahagslegt svæði það vantar enn þá einhverja innviði eins og gefur að skilja þegar um heimastjórn

er að ræða landsins og eitthvað slíkt ef þetta yrði gert með friðsamlegum hætti og í sátt og samlyndi þá tekur langan tíma og það er flókið ferli að breyta stjórnarskránni en það er allt hægt þetta eru allt mannanna verk og þeim er hægt að breyta

Katalónía eins einbeittur og vilji þeirra er til að vera í Evrópusambandinu þá myndi það held ég gerast hægt og rólega og alþjóðasamfélagið myndi um leið og Spánverjar viðurkenna það ferli þá myndi alþjóðasamfélagið ekki fara að setja sig upp á móti því við verðum að ljúka þessu núna takk kærlega fyrir komuna Birgitta og Jóhann hlíðar

geta ekki bara treyst á til að viðhalda velgengni undanfarinna ára á alþjóðavettvangi segja framleiðendur þátta á borð við

sem var haldin hér á Íslandi í fyrsta sinn í sumar en þar voru samankomnir um hundrað kaupendur frá sjónvarpsstöðvum og

efnisveitum frá um sjötíu löndum menningin var á staðnum norrænir sjónvarpsþættir hafa náð mikilli

útbreiðslu um allan heim á undanförnum árum svonefndu hún hefur framleitt þætti á borð við

og er nú yfirmaður leikins efnis hjá danska ríkissjónvarpinu d r en hvernig metur hún stöðuna nú

þótt Danir hafi verið í fararbroddi í framleiðslu sjónvarpsefnis á Norðurlöndum hafa Norðmenn líka komið sterkir inn til dæmis með hinum

að vísu ekki á óvart að minnsta kosti ekki í Noregi

nýstárlegri nýtingu samfélagsmiðla sem rataði beint til markhópsins og tryggði þáttunum mikið umtal meðal ungs fólks en telur Marianne að svipaðar aðferðir nái til annarra áhorfenda en unglinga en og Marianne íslenskum